احلى وغد شفتونو بحياتي هو وغد الجوري - الجوري كلش حلو - وكنا نزغعو بالبيت ، يعني عدنا موجود لي حد هسه موجود بالبيت - فاغشعو دائما أول ما أصبح اغشعو بوجي - وهمين كثيغ موجود بالطريق، الطرقات مالتنا، يعني منتشر